Hmm, nɛreba sirum kini sadɔɔ zo'e zo'e mɛ nananewa gana kuremin sa la. Ge mam zi'an, hmm, la la ani suŋa gee ka ana suŋa. Sɛla n ani suŋa bini de la daanse'ere fum boi zi'an la tuuma ka boi ti fu wan tum nyɛ lagefɔ suŋɛ fumiŋa la fu buuri. Amaa fu san kiŋɛ kiŋe zi'an sa la dagi fu tiŋa gee ti fu kiŋɛ ta nyɛ tuuma tuna fu wan nyɛ lagefɔ ta'am suŋɛ fumiŋa gee diise fu buuri. Ge sɛla me n ka ani suŋa yɛsa bini de la, sansɛka boi mɛ ti nɛreba la ni ta basɛ ba yɛa gee kiŋɛ tinsɛka sa ti ba ta tum. Ba san kiŋɛ paɛ ti la san ka ana suŋa la ni dɛna la yele Basɛba me boi mɛ ba san kiŋɛ paɛ sa ti la ana fine, ba ta'am ni tam ba tiŋa la yele gee yɛrum yee bilam. Daaŋɔ nyaa san ta paɛ ba ti la di'a ti ba lebe yire. Ba san lebe yire paana ti suŋerɛ ni ka bɔna bɔ'ɔra ba beni zuo, ba ka iŋɛ sɛsɛla yire mm hmm. La suŋa la n zo'e gana la ka ani suŋa. Gee la yese la fum zali bu se'em.